Ome, tengu estau una vés ai muchus añus i, alo que veu, sonin mu musicalis, cona su polka o la mazurka. Güenu, i que'l polacu más anombrau es un músicu, Chopin. Ai, güenu, tamién está la Marie Curie! Tamién sé que es un país mu católicu i que se les dan bien las idiomas. Ya d'aquella, nel dos mil quatru, m'atopé genti en Varsovia que palrava castillanu mesmu enos comercius i enos baris de pallí.